Ma ipöra seveva jaeko kaape aiko vaera aiko vaera mopeti o tuisavape ani misivape erei ipöra se aiko vaera ma kakotɨno kuapeko ñaivaerako o misiravape oajaeteyeta yande mbokepegua jaeramo se ma ai o mbombɨrɨ tëta tuisavagui oiva